Poipoyeet ap rapishek, eng' chii tukul ko poipoyeet ap rapishek si paipachi rapishek ko ya kakotaretin eng' kito nekemakeen, eng' netai, ko kailipanee lakkok ap sukuul, kaiyae kasiit ne ke makeen, kaiyalee ngoroiyaik, kaialchinei kaita ng'ung sukaruk, kaialchinei lakok kuk chumbiik, kaialchinei akot kiakiik kakuuk kei tukul ne kamache kuu tipit, ialchinei kuu chekikoreen, koyatok anyun nekeleen paipayet ap rapishek ko yotok. ang ako ngotkomepaipachi rapishek kome paishee komamii kei ne kataretin amu itinye ama mii kei nekeyae ko ma ku komakere ko- ko keleen kepaipachi rapishek, kipaipachini rapishek kokaiyae kiit nekemache eng' sapeet ng'ung, ko anyun yotok ke leen poipoyeet ap rapishek ko ii- iipaishee eng' oreet ne kararan, kisomesane lakook, itaretee chii ne mm- mm maimuchikei, itoretee piik ap kokwet che- che chemaimuchi kei itoretee akot chii ne ka- ka kanyoor nyasuut eng' oranoo, itoretee akot chii ne ka- ka- ka karerwan kei, ko yotok anyun ole mii ke leen poipoyeet ap rapishek.